Karazagna lasety fampiasatsika kôfa tônga adakozia edy e misy bola, bola zany ka ampiasagna kôfa karazana kapila ata rô ata rô ata rô misy ronindroniny rengny de misy koa karazagna lasety lasety finanana finanana izy somary tapelapesaka izy ampiasaina de misy koa izy io <hesitation> karazagna ampiasaigna kapila afa ampiasaina amy tsaboraha zany kapila zany kara satik- tsatikoaty regny raha zany kapila le maroboay ngeda raha zany kôfa hitambatra agnagno tsaboraha rengny ampiasaina kapila zany.